Este bueno nja iin nuu njakaon njan, xunguó té bueno ka nunján kii kii tijutimaxu majixnau xingua kuanjuanate despues nana'a nate xuu nduka nii ma'a niki xa'a comunicar nayo'o tando njan ninjan ninja kuchi xo'o manii kuxa'a nunixanó.